أفضل نصيحة هي أن أستغل فترة الشباب علشان أكون <hesitation> إنسانة ناجحة ونشيطة وما أتكاسل أبداً عن أي شي <hesitation> ينطلب مني لذلك كنت في عملي عملية جداً و <hesitation> الحمد لله محترفة وكرست فترة العشرينات علشان أكون إنسانة عندها خبرة كبيرة في مجال العمل.